රටකජු, කුඩා ප්‍රමාණවලින් වුණත් බරපතල ප්‍රතික්‍රියා ඇති කරන්න පුළුවන්. චීස්, කිරි, යෝගට් සහ බටර් වගේ කිරි නිෂ්පාදන නිසා ආසාත්මිකතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. බිත්තර, මස්, මාළු නිසාත් අසාත්මිකතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය <hesitation> සැමන්, ටූනා වගේ සමහර මාළු වලට අසාත්මික වෙනවා. ඉස්සන්, කකුළුවන්, පොකිරිස්සන් ගත්තොත් වඩාත් සුලභ හා බරපතල අසාත්මිකතාවයන්ගෙන් එකක්.